<hesitation> Karazagne sakafo lafo telo isa zany na amign'hôtely da ohatry amzany gne pizza iny ma zany da anisany sakafo somary lafo satria amy telo aly any zany gne vidiny da manarakaraky anizay gne tacos mitovitovy amezay avao koa gne vidiny eo ame telo aly eo avao koa da ankoatranizay gne <hesitation> gateau gateau zany mety mety mihoatrizay ary e gateau mety ho amine efatra aliny dimy aliny any.